Toh maa labar ko bavtrachi yam iyagamɨn aki wa to ndzakɨn wato musam hɨkɨn mɨndə ni gɨri tɨnda iza ələ ɓariye barani ga bavirakɨn amma sa bara nənə'ə səə nji ndan ndəwo ying ma sə njiinə nə'ə njichi masə hudə a dzanə ahɨmwa nda ndəwoging maka fudkɨn ndəwoging kala ɓariye nə'ə ginə ndrwounən ndangəkɨn ka dzakang ko achi mɨ rətikin sən babajo gatə dɨ bwadə sən methal javan dɨ pakka sən simon abana dɨ myuwa nda hari ɓari inə'ə nji dəwəging nda markus sɨni dɨ mɨchi kyewo sən hari inə'ə ka varagin kaɓwa kaɓwa gəkin sən maa diga hanə ifwahi ngyam ngyamɨri sən ndəwoging wato ma masəəa njinə musaman hɨn mɨ hubə hɨn mh ma'o nzakunə ngəkɨn a ma nzakɨn nda ɓari achi hunə jaun nda ɓarin hunə ka dzakɨn jam nda ɓarin nə'ə wato manahan ganə sə tsapəni ka rayiwa mɨndən gəngga ma masəə njin nda ndəwəging kam hin hadɨkɨnə haa dɨbargi hɨnka hudkɨn nggam tasə maa nə'ə chaɗaina mɓəzə ndan Yathekɨtə hɨn sən ndəwoginə bwang nda dalilangəkin haa lekəring ma rə hɨnɨm ɗɨran a pɨradɨn haje ngə kin nə'ə billa toh nəkin hɨkin maa hɨkin ka ganikɨn aki madə'əgachi achi hunə ka ndzakɨn nda mɨndən ndaa ndaa ganən nda dɨnggə tətə poli daa dɨnggə gə sə nə'ə bɨzanən ga sɨkəgən gəu sənə'ə atlist hundə hunə-hunəə <hesitation> fahimtə fahimtə sa'wa ndan achi hunə ka ndzakɨn aki ndzakunə ngən ngga ɓarin ba zəkongɨkin toh maka nə'ə njichi tsu yakekɨtə nə'ə barin a sɨkə uyiujechi dɨ haa gɨrəinə hinə shi bobəye gəi toh hɨchi ni barin manə'ənə njichi tsu ndzakɨye nji ahtu waginə nə'ə nda ndəwəging səəa ndɨdangən ndɨwogi moris albert hɨchi nji accountant nggɨ nggɨ <hesitation> adamawa state fane commission hedəu adi ndəwəging nə'ə ganə <hesitation> hə'ə ndzainə ndan kut da kut “tasə-tasə” mbi'i gashwadga alyawa chiginə toh ma da itə ndəwəgi banyan tə'ə gongga achi kala sənə'ə də'ə are rə mindən ka rayiwangən hinə dɨgba'aginə hinə ka lɨɓa bwan a nahaninə hinəm rə hinəm gə hɨnəm gə sənə ka'ainə burəi nə ma nzachi achi hii nda ndə-wagiung. "Daa-daa dinggə” tatanəkin poli ahin tə hədə tində'wa huɓtə nim tə gbəkɨn tɨm ndə iwa hebti ti tə mɨɗfəngkɨn ti tə pəli mɨɗfəngkɨn timndə wa heɓtanu am hebtanu bo are bɨrəməkung mɨ hɨjaddɨ <hesitation> ndzakung mɨ hɨjaddɨ nzakung nəbo mbidyadɨ ndzachi ti mba ndza ma nggɨ tan nggam tɨ kin mba yerdɨta yerda ndahi nahangɨkin hii nə'ə tasə gongga ndagu ndɨ tətə poli njiye ah ndagən hɨn ka ərkɨn maka ndəi nzachi nə'ə mbɨɗi a hɨmwa bo tun hudə səə ləbaiga nda mɨndə ta ta ndɨwogi hidəngən maa kala mɨndə asɨkə vɨdi nə'ə tagi gitə hɨn huɗə səəa lɨbainə ndan haa hunə dhɨ ka vərə ɓwa ha hɨmna dzə'ə hɨmna ka'ainə alyawa chiginə kamba a harrəinə achi mɨ ndza aki mɨndəunəung mɨ <hesitation> mutuncenng mɨ hɨjadɨ ndagən mbo mbəi ndzakɨn aki ndagən kowo hɨcha tsama irin ndɨwokɨ ye gaa ndama sən ndəwəgin ndɨɗa ndəwogi nə'ə achi him gə ndɨwounən ndaki ata sə za'a daga səə dimə daga a dɨwo hikin zakwa nanu tɨkin ɓiu səəa naftaga sai səə za'adaga səi səə za’adaga hiya kərə gə irin ndəwo giye nə'ə gəu ndəwogi tsapi inə'ə biuga rugwa tsapən inə'ə vuga saware də'ə hiya gə ka rayuwaung. Nə'ə vallɨtaga hɨcha vallə bi'i gu hɨcha vallə masənin hɨcha vallə hanən hɨcha vallɨta ka ndəakung asɨkə vɨdi to nggwa fudə nə maka hala bidiyaji nggwa fudɗənə dɨ ɗɨkə ledoɗi inzə nə'ə mbuhimin kurangən <hesitation> maka ɗɨkə lekodin nə'ə <hesitation> gaagi dɨhədə hɨnɨm mbəhə ujin taambidə to mɨ dɨkə'ə lekoɗin ferə ferə to amma tɨn barə səə gimɨn ka lekodin gagi nggwa barənə nə'ə gimɨn ga ndəwəgin. So maga ndəwogin mɨgə inderən keha mɨdikə lə lekodi inzən nzə murə lekodin <hesitation> musaman hagi bwang ma taɗa səə baryan ganə lekudi mɨndəni toh masə gii vivi mɨn ka inderən kaha nahannə jin hɨmɨn ka sɨka barin hɨmna gə duwa agə ina zən barka nə'ə rimɨn himɨn ka tsɨka in kɨjari mbətən kəbo sabumə omo shunəgən kɨn hi gəi hɨmɨn ka tsɨkɨn hɨmna vallə maa nə'ə rii vulvulwə hɨchim rə nzən mɨ tsakə'ə mɨ rə tsakəkɨn asɨkə hudə toh dɨga bia hɨmna dɨga bi'i hɨma ga'a inzən barkan hɨmana gə'ən barkan. Hɨmna nggɨryadf in shiɓwa hɨmna nggosə ma mauktɨ hɨmna gbəɗə hɨmna yanadɨ toh ma ka nggi gefe boyen fbuh gefe boyen boyegin kam bwang toh maka boyegin sən nə'ə njin ndɨwuchi bɨrəmən tɨn tsama lisafi ma dudingən toh maka boyen ma səə gainə ka boyegin achi dɨwoginə ko bəgɨchi ko mɨndə kolnzə asɨkə vɨra hinə ka tsɨkə ka lɨ ba kɨrən mɨ lɨba kɨrən hɨmɨn nɨgga'a murə nə'ə gəgɨchi, boi gɨchi rɨa hɨchi ka ələ tsakəkin yam bodɨnganɨn hinə nzam hina labarə shin gəi hinəa monə dɨkə mənkɨn tsɨkagəina kobə kobo avallttɨnmɨn masə gamɨn nahan gamtɨn boye nə'ə mɨ gə jam to achi hinən tsɨkan ndɨdan hɨmɨn ka tə'ə kobon dubu gbək dubu tuf dubu pu dubu pumbidi tuf hinka gə gbamashi hinəm chaɗa gə'əkɨn mɨ tsɨka kobo nə'ə ma ndəwəgiye nə'ə sha dɨgaa hɨnggi amarya kɨn hinə ka dɨranətə shin diranəkin shiye nə'ə kalagakin fədə bəyen achi achochi hadamɨn achi taɗa achochi bo Toh hɨmna nggɨrə koban hɨmna va anggo toh hɨcha vakə achi boye chəchi bo hɨnə ka ɗɨranəkin ka həɗə bəyan toh dɨga bi'i manə'ə mbiɗi ko shi gbəgbəɗkɨta ko shi nggəschi hɨmna vallə gaho shi bəyen achi mɨ gbə'ə nə'ə fədə achi mɨ gahwadɨ bəyen bəchi hidə fədə kɨrya gamə anggo a hədə hinə shi ganən duwa ma səə nzakin asɨkə hoɗəngə nda madkɨngən dɨga bi'i hinə yaradɨn achi mɨ dzu dɨga mounə tsu toh bueang shiye ndəwogin nə'ə nji ndɨɗa səə asɨkə mounə musaman sən ndɨwogi nə'ə are nzəgɨti lamido adamawa nə'ə dikə əmɨn ka mounən ka bəkiye gahi toh ka bəkiye gahi mɨ gə bəyengen bəchi hidə hɨmna dɨkɨn hakmin yola nda gən gatə hɨnɨm sə mamaki. Hɨn nəꞌə tɨn tsama hodə lamiɗo hɨnɨn dɨmə'ə nda dalik ndɨwogi tə'ə asɨkə hodə lamiɗə hɨnɨm naha shin bwang mɨ vii bɨrəm aƙin gatə bo nggani haa vimɨn nda vali mwamon ka ɓana ishiɓwa hari shiye nə'ə <hesitation> sənəchimɨn shiryan mɨn dɨkə məunəngən nda boyen ndagən shin bwang nə'ə achi masətə monin tii dɨmyadɨ tɔ tsama hari shi tii naha ndɨɗa shi kaɓwakaɓwa achi hi kadimyadkɨn nahegiya shin kabwa kabwa nə'ə vuga nggəmashin ka rayiwaung ndagən kawo macha tsama səə gachi hɨcha tsama masəə ndəachi nda ɓarin are hɨchi ni səə mbaga na gwadkɨn ka hala <hesitation> bichiyaji maa achi ka maɓɨzə sən mbətəkɨn achi mɨ dəu ka bənggare mbətəchi Kowo tasə mmdə nə'ə tɨchi tsama ma hala mbɨtchi tasə mɨndəni'ə bo mwana mahɨchi timin chaɗa mbɨtɨchi ka ndəngəkin ɓwaɗa ko kuma ka ndəngən masəni mbəte təkɨn kam rɨgulani nə'ə dikan fɨtə ɓɨnagaməm nda vidikinə hɨmən mɨnə kaha shadɨmən nggam bib denfɨərən mɨ monə ma mɨndən nə'ə omə ni asɨkə vɨdikɨnə taɗa mashi mɨndən ka ha dɨgu sən fədə mɨnachi kaha shadchi wato ka maa taggitɨn nda gən kambu <hesitation> mɨnkunəngən hɨnka ərkɨn ndəaməm jam nda sa'wa achi himəm mɨ nza jam nda sa'wa ko baye ko inderə ko dikə mounə ko mbətchi ko moni ɓula gɨmən ma lɨɓəməm ko mu bo nzanɨməngɨchi kush hɨchi mi sə mbagana monkɨn